Poola kultuur um väega suur ka tuuh mõttõh, et Poola um esiq väega suur Euruupa riik ja sääl um kah mitmõ rahva kultuur tegeligult seeh. Et Poola kultuuri alaq nigu jääs kassuubi kultuur näütüses. Ja sääl lõunõ puul, Karpaadõh, ummaq jälki poolakõsõq hoobis tõistsugudsõq ku nuuq poolakõsõq, kiä Põh'a-Poolah ummaq.